<hesitation> Raha tegna matetiky lafo kôfa mihignagna amin'ny hôtely <hesitation> pizza, <hesitation> karazagna môfo avy ivelany, tacosy, panini, hamburger avekeo gfruit de mer de vidin'iregny ndraikindraiky pizza roa aligny mahazo, de fruit de mer misy fito aligny na ray hetsy miakatra.